Raha izaho zao no hoe mpanamory <hesitation> sambon-danitra ka raikitsy tegny amin'ny zanabolana agnabo egny aho, gny raha hataoko de mihina, mindrano, mihisa, karaha fiainako andavanandro zaho tsy niraikitsy igny avao gny raha hataoko.